Kasi eh nalo tadupa lao, <noise> eloai moderare soma nalo tadapu lao dapaua kai nak, naka-naka re dapa lao aiba, eh pres wan paparataim palo tanuainu, tau solaiama pisu, an iala tau solaiama palama dukaina. Pa pukaina tiala, siopala ini patalo kai lao bokoina aiba. Pa alo bokoina siopala pa iru atoria, pa sasauatoria, uda pa atiai, tape maimei rausu lala pa bokosaina. Pa bokosaina pa unia wain peka sasaka wain. Wain areas, areas pato pautiasa amela umi-unu asa peto tusala. Uda atoro pa aloina waini pe ara. So iala eh umado taupe boko tavalaina mape musi aiba, ela taupe solaiama siopala, dadanala pa alobokoi rausuina. Pa sanau atororia, bakete ai pa irua uda pa atia, uda gesi aikala, natolai wain pakola sibi pe lala wain pa bokosaina pa kaporia, pa uru atoria, kabakaba ai pa pitu atoria wain uda te tuisala wain mosimosi ela madeasuk pa sola iama mane taulo ma baba kia. So ela iala mada kosikosia mete pa kuria pisu dapa ah aniani dapa ana se elaiasa umado.